संसारके कुइ फेक ठाउँतिति औरे ठाउँमे जाइक तहनि आउ लोकेसन पता लगाइक तहनि प्रयोग करना प्रविधि जिपिएस है । जिपिएसके मदत लैके अपना जगह ओहके ट्रयाक फेकुन करे सिकजिता । आजकाल यि संसारमे जिपिएसके प्रयोग जेदा ति जेदा बढतिगैल है । यि एक अन्तरिक्ष आधारित उपग्रह नेभिगेसन प्रणाली है जौन सब कैसा मौसम आउ परिस्थितीमे फेकुन जानकारी देहे सिकता । एहके संयुक्त राज्य अमेरिका तिति बनागेल है मुल आजकाल यहके अमेरिका ति बनाइल हुइलेति फेक संसारके सक्कु मनैंभर स्वतन्त्र रुपति प्रयोग करति आइल हैं । जिपिएस प्रयोग करेक तहना कुइ फेक शुल्क कुइक नाइ तिरे परता । खास करके जब हमरे हम्मर उपकरणमे कुइ फेक स्थान ओहके छँटति तौ सबति पहिले पृथ्वीमे उपग्रह संकेत पठैति आउ उ संकेत हम्मर जिपिएस रिसिभरति प्राप्त हुइता । अइसे करके जिपिएस काम करता । जिपिएसके बारेमे मै अभेलुक्का अत्ते जानकारी पैले हुँ, अत्ते जनले हुँ । मुल पाछेक दिनमे यहका बारेमे आकु जेदा जानकारी लेहना प्रयास करमुँ । जिपिएस कहलके आजकाल जेदा <hesitation> ति जेदा चलति रहल एक ठो प्रबिधि है आउ यि मजा फेक है ।